A mæ muxica preferia a l'é a muxica italiaña, tipo De André, De Gregori, Guccini, anche Rino Gaetano, anche quella vegia comme Renato Carosone, Fred Buscaglione, Celentan. A Carrà anche, pâ che scherso, ma a l'à fæto tante belle cansoin, che a meitæ a basta.